من هنا العشر سنين كنتمنى يكون عندي البروجي ديالي. هاد البروجي لي غادي نقدر نحقق فيه الطموحات وننجح فيه ونخدم فيه كاع المهارات لي تعلمت من خلال التجربه ديال سنين